Isapuru aha ba niyo kpa anu, isapun aha ba gwiye kpa anu, isapuru aha ba no otase kpa anu, isapuru aha ba gege ko nabo kpa anu nkini ogyolo abo gyolo gbinyi pyogaba no ona no ovu lo, azi labo kinyawo ya labo kosa ki isapuru ya tanu awo oza ni ya na kpa anu ni to isapuni woza neneshi, kuma owoza ka apani la.